ईरानी संस्कृति खूप रिच आणि कॉम्प्लेक्स, आसा विथ अ हिस्टरी स्पॅनिंग हजारानी वर्षा। ईरान, फॉर्मरली तेंका वोक्कहटात पर्शिया मानान, आणि ते कन्सिडर्ड वन ऑफ द क्रॅडल्स ऑफ सिव्हिलायझेशन, विथ अ लेगसी ऑफ इन्फ्लुएंशल काँट्रिब्यूशनस टू आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, आणि फिलॉसफी। प्री-इस्लामिक ट्रेडिशन्स, जसें कि झोरोअस्ट्रियनिझम, हाव्ह लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पॅक्ट तेंचर। शिया इस्लाम, योह सेंट्रल पार्ट ऑफ ईरानी आयडेंटिटी आणि संस्कृति जाऊं आसा ।